Friji tachitumiwa hena mambo mbalimbali kwa mfano kuuro friji kenyi kwatumia irika fijo vina kondeka kwa vika nyama kwavika hata kole kuleghire thoda yafo ukara kadu kwavika, kwavika mapere, kwavika matunda, kwavika hata mboga, ta mara kwavika nyanya. Kole kuure nyanya, karoti, hoho. Kwavika kimetha vinakundeka. Friji pia kwakolea kughire iduka kwa kutumia vika indo pihorie kwavika kole ni thoda kana ni juithikana kwa kutumia tha vana vadu kole vachifura iya tiya tigandishirwe kole ni aisiklim vaya kwagandisha kwakumba kana kole hai kwatumia hata ii kaa kana mabucha kana vandu vachikumba mapere vachitumia ivika mapere ghavo kimetha ghanakongeka vavike hata ikaghura mifiri ivi kana itharu ghaikaa ho ghakondeka gho.